مهم جداً إنه ندرس الإقتصاد وعلوم المالية وال وهذى الشغلات ، لإنه هاى اا هاى العلوم هى اللى بيقوم عليها إقتصاد الأفراد الصغير وإقتصاد الدول الكبرى ، هاى هى التنمية وهذا أساس ال - التقدم والإزدهار بالمجتمع إنه إحنا ندرس أسباب الضعب وأسباب القوة تبع الإقتصاد.